Po qysh jo, edhe ai pushim i ondrrave t'mija u bo realitet më në fund. Ka qenë pushimi ma i mirë që e kam bo najher. Ku jom relaksu, kom pushu, jom rifresku o zot, kurrë s'du me harru atë pushim. Krejtë me do plazha t'gjata, t'gjona, me zallë, uji i kaltërt, i kaltërt i pastërt veç ashtu.